काट्टेगो रे थिच्चेगो घाउ <hesitation> छटाइ भल्लेउनाइ लागि पैल्ली त तैगो निक्कैरी ख्याल अद्दो पड्डे हुन्छ । अब काट्ट्या घाउमी बाइरगो अब मैल्लया मैल्लेगो धुलो माटो पस्त नदिनाइ लागि पैल्ली काट्ट्या ठाउमी तैगी घाउगी लागि सफा अद्दोपण्यो । घाउ सफा अद्दाइ लागि अब आफ्नो मन लाग्दी चिजले सफा अद्दो भ्यैन । तैगि सफा पानीले निक्कैरी पखालपुखुल अद्दोपण्यो । त्यो पखालपुखुल अरिसगेपछि अब आफुसित केइ औषधी छ भने त्यो औषधी लाइबन तैगी पट्टी अरिबन राख्तोपण्यो । अब पट्टीलेलै भयन भने अब केइ सफा कपडागो झुत्रो केइ टालो छ भने तन्ने बादिबन निक्कैरी राख्तोपण्यो । अब कति घरैमी <hesitation> घरगा उपचार हुनाछन् घरणाइ अद्दे जडिबुटीगा रस हालेलै निगो हुन्छ भने अब त्यो भयइन भने तैगी लागि निक्कैरी सफा पा कपडाले छोपिबन राख्तुपण्यो । अब थिच्च्या घाउ छ भनेपछि तैगी लै उस्सै त त्यो निगो हुन्न त्यो घाउ भल्लिनाइ लागि लै <hesitation> ट्याम लाग्दछ उसरी । अब त्यो थिच्च्या घाउगी लागिलै अज तामी झन थिच्चो भयइन । तामी थिच्च्या घाउमी रगत जम्या हुने हुनाले अब त्यो रमेगो_जमेगो रगत निकाल्लाइ लागि लै खोचखाच अद्दो भयइन । अब त्यो थिच्च्या घाउमी लै अब कसरी हुन्छ रगत <hesitation> निगो बनाउने रगत सञ्चालन हुने केइ औषधी लाया छ भने त्यो लाउनुपण्यो । औषधी पाइयइन भने तैगी लै निक्कैरी मलम सलम लाइबन चलाइबन राख्तो पण्यो तब निगो हुन्छ ।